He, pendidikan ia penting neu masyarakat al. Pendidikan ia penting untuk nafofo'a hatoli la terutama masyarakat al dudu'a neulaun al. Supaya lasoda lo adil, lasoda lo makmur, ma sejahtera. Ma hatoli la bisa dudu'a neuk no kada pendidikan ia.